Fnse gyíŧe bâan bóg ŧagna gyíŧi bà bigíw. Mee njali ma bâan bogi nyóbdi yobdina dúniyaa ma, hamma bàa ma fana gí ngi dúniyaam bàa ma njali ma binyóbdiyobdi wi. Bâan ma agintimba bâan ma hínooni gí ngi bbalas billi, hinooni gí ngi gijeti gilli bardoŋ. Gijeti giindi gembe, wilaa tti raana san hal raantina, hú fana uu ttin raant hal. Hamma gyíŧi ma fana gíw, gyíŧi ma njali ma bigim bembe bindaatu, njali ma bâgini bsul bsul, hamma bigi ngi fnyooŋdinde, hamma bigi ngi ghala. Ghala ma gíni gigaayem bàa ma, ghala ma gíni <hesitation> hala ma biteegni njan fnɓigim bàa ma. Unbagi ñín njali ma binyóbodi bo ndúbatu, njali ma binrayi bo, bigí ngi hala ma húrin yaa hando. Ndi ntoo mo hando inwéeti atonɓa haj, dong aa tti gaŧa haj. Ndi ntoo mo hando, into wéetini naŋi haj, aa ttin gaŧa haj, yoo, naŋ ma fana, aa ttin gege gi bbúru, mbolo anan yaa, yete nto, inwéeti gyíŧi gembele, yete ntoo bà yaabo. Now, bigi ngi, antúga hinooni gí ngi gimeesi gilli gijeti gilli. Biyooŋdindi fana ndi wi gí mo fuuŋi fii fomte fi. Yíŧoo yíŧi nwomte tíw fondi ubesnde wi ma wee wi uyoof sembe, bbúru umana mada ŧaga. Samindi umada womte we gaaj, dong handembe bijóoditi ngi bâan ma. Bâan bege gegeni, hú mee nto gegi wii womi wiinde, bari ngetta anŧidi hi uto besnde, bbúru umanan hab umanan wom hani. Iyoo, bàa bege du, bigolla nwomtiti tíw, bigolla rúuti, bigolla taa, habe bigíw. Dong hinooni gi ngi btooti billi, hinooni gi ngi bgí billi, hinooni gi ngi ffomte finni. A wi maa wi biyooŋdite, bogi mo ndi we weeti bâan bege ñina, bigim bo gyíŧe, bii yyooŋdinde, noo. Binfúfur ma, bifúfur han bihúri njali ma gyíŧi ma ntoyi, njali ma bigíni binyooŋdinde. Ndi bagiti bsulu bwoda, han mbúutaa tti ñoomi unan yaa untooñi andaŋ hani, gbúuta ma bihúri bindaŋ ma. Bindaŋ ma fana bihúri gbúuta ma. Bijaa ma ngina yaa mo bina yaa, he bimindi yaa, biyaa <hesitation> a gimbañ, gii gdiibi, bihúri go ho diibi uhondi wo hee gu udaŋ ma. We bihúru, yo ajaa ma fana hamma wi; Biyaa yífa, ahúri guŧi gŧeele. Usiima dong wee gí gyooŋdinde gíŧi ma, wembe wi maa wi mmada húri haji ma.